Tëtäguasu Iran oako <noise> meteia araivipe mopeti eta saupopa <hesitation> siupa sau arasape, <noise> icapital jaeko tejeran javii iñeereta farsi oï kua tëtä asiape kuako jae <noise> república islamica kua tëtäguasu omofunda <noise> Dario meteia siglo ovape ndei Tumpa ou mbove <hesitation>